Oñovatu vaera osigeno reta yandepuere vaera yaiporu terapia intensivape ,jaema jokope ipuerevaera imbaerajinaereta omoingove jare omeeye ipitue supe, jaeramiñovi osirive anastecias supeguarareta